Laa <noise> lo ke es laqa meer lo ke es la gobierno reh pan onteera la tinimit taqee' pues hoj nqila' pues koon raa k'eh va la laa keh nkikorpii keh nkikorpii onteera lo ke es la carretera taqee' va ro'na ja'ar q'iij ke nariwii' tanto problema panaa' la hab' taqee' pues nariwii' la deslave y onteera are' va pero en si la gobierno tiene ke nrito' rito'oom la lo ke es qatinimiit panaa' re kee pues wula k'eh qa'sa kee pues por ejemplo reh seguridad va ja'ar la pan reh seguridad pues tiene ke reh ro'na pues q'iij pue la wunaq taqee' pues <noise> pues nakaja jonch'aq cha lado naki pues wula wunaq nakikans nakikansaam kiib' ch'ajqon cha tinimit tonces onteera lo ke es lo ke ri'mam gobierno pues tiene ke nrii nrilam onteera are' pue ja'ar lo ke es laa ak'al taqee' pue <noise> debería nrii nrii lo ke es je' nrisijiim reh abono pue ke si nrisiij ar va pero wula wunaq pues ke <noise> si nkib'an ar necesitar más va ja'ar nkamaj ar reh la lo ke es la pan <noise> ruu' taqee' laa qate't qamama' pue kotaq mama'aq mas ke todo ru'uum la taq mama'aq man cha ki'kamana ta Debería nrito'oom taqee' ja'ar va panaa' ja'ar laa qa'b'eh taqee' reh laa je' pue la cofradia ja'ar wula naq mood reh nrutoo'wa ru'uum la ke panaa' ke kotaq laa lugaar taqee' loo' pue osea laa lo ke es la cofradia taqee' por ejemplo kajaam meeeya y wila ratito reh pues onteera ki'kamana y tah pues pan q'ajas ki'kamana va tonses si laa la gobierno pues nkamaj ru'uum reh reh mas ke todo ritoo' taqee' onteera la tinimit taqee' va lo ke es laloo' tz'iyuuq' por ejemplo wula xela wula onteera lugar taq cobán y la onteera tii cha la lugar taqee' loo' wula ar kotaq kitinimiit va kotaq kaldea onteera lo ke es je' la b'ee taqee' reh esfaltado nrilam onteera por ejemplo la ha' la lago reh chi'choo pue rajaam nrilam ar reh reh pues chii reh chikol riib' porque nacha rikima ja'ar lo es la lago reh chi'choo va reh lalo'' je'tii cerca reh qahoj ch'ahqon cha lugar laloo' por ejemplo ja'ar laa la ha' michatoya pues xkima y kiroo naq la gobierno pues ri rito'oom qahrito'oom reh qaa qa'nam tii cha recuperar va Wula ar taqee' ch'ahqon cha lugar je' apa' wulkee' la puente taqee' pa'wii' nq'eewa la puente pues han la gobierto tiene ke reh nrilam qa'mood reh nrikorpiim por ejemplo wula la caso laloo' reh la villa nueva villa nueva wula pa' puenta y jompa' tiempo nrik'am ka reh nrikorpiim pues tendria ke nrikamana mas sumana cha y reh reh wila mood pues kiroo naraja pues tanto la cada tinimit como nqaa je' en si reh ruu' la gobierno va porque la gobierno pues ojonaq ruu' la tinimit taqee' pues nqato'oom qiib' hoj onteera qunchalaal pues tanto como keh tanto como hoj qato'oom qiib' reh kurik nqaja pan qak'achariik hoj onteera